Ch'a më scüza, speru d'aveila pa brüzà perché lu sai ch'ël café al e caud, ch'a varda, l'abia pasiensa, sun girame e l'avrìu propi pa pa vardà, pa vistla, ch'al abia pasiensa, për piazì s'a völ <hesitation> ch'a vada li al bancun, mi ën öfru ün aut, s'a völ co pìé 'na pasta mentre ch'a ie, ch'al abia pasiensa, pöi s'a ie cuaicoza da paghé për la tintoria ch'a s'fasa pa d'prublema, i lasu me nümer, a m'lu da da paghé